<noise> Laha masiny fanova printy iny i, azy trois D iny aloha ty fahaizako azy, laha ohatsy ka misy raha tianao hamboary, na tianao halatahaky, le amboarinao amy raha iny avao sariny la aboakin'ny masiny io amizay i lafa bakeo. La vitany mitovy tsy misy valaky amy raiky voalohany iny. Ohatsy hoe hanamboatsy lakile hanao, very zany lakilenao iny la hanamboatsy lakile iha, afaky atanao <hesitation> alanao tahaky amy raha iny avao zany lakile iny, la mahazo lakile vaovao mitovy amy lakile iny iha.